फिलिपेअन्सांत अशिलि हे तांचि जेवणाचि संस्कृताय फिलिपेअन जेवणाथ स्पॅनिश। चिनी अमेरिकन आनी मलाय ह्या विंगड-विंगड पाककलेचा परंपरेचो मेला। लोकांका आवडता तशले खाना-जेवणान हो पदार्थ म्हालयार थयचो हो अडोबो। जो, विनेगर आनी सोया सासांत शिजयले कॉंबडी वा डुकराचें मांसा। लेछोन एक पुरया भजलेलो दुकारा छड करून फेस्टा। आनी सुआले अशा खासेल्या प्रसंगांछेरां दीतात। सिनिगांग हो एक आंबट सूपा हांचो असापावा जाता फिलपिना संस्कृतायेन्नत। जेवण महत्वाचें असां आनी जाय ते लोक एकठयां यात्रेवण वाडून घेता आनी मगरी खासेलेम मानततां।